Azafady serveur, avia hely edy anao o, <hesitation> io koa azafady mba volagno am sefonaré hoe mba atao moramora le raha magnenonareo fao zahay kony mikoragna de efa tsy regny feonay fao mafy loatra i raha i, kô raha mba mety de mbô asaivo ampidignigna hely volume an'izy io akao.